Vanit njexte njan janet nixa xa'a kunar este, este nreyu nreyu ruchi no'o este njen vinde kuu ke vinde nde <hesitation> manan cho'o ndeyuyuan vinde nde'e ndeyikuan xan xan este xandii xanu salte tanja aceite este tijon ajo nayikuan va ken deyuu inka, deyu koño <hesitation> extierna xan he cho koño yikuan njuin nde ini ndeyuu njan keiti kon nde cilandro keye mino mino kaxtila yukuande enaxa este he ya'a kaxinax ndeyate naxanu ndeyate acite xuni arroz kuxaxa arroz xinaka he xa'a <hesitation> xho'o arroz yikuan no'o salten aceite niyikuan ndee <hesitation> neti nikaxu arroz yikuande kon salsa ndeyukande yuu yeyikuan nde'e he yukan xhikanda xaxhi kutan nditan chi kuanta ndute ndajante cho'o ma'a manjen chokan yukande aceite yikuan ajan xunjan nijun.